कनाडा जू ची अमेरिका दे लगंड वालू देश वोलु अर ताखा जू लोग छिन उ भोत अच्छा छिन तख मोस्टली जु लोग छिन वो भैर बटिन आया पलायन करि जन वेगि पाकिस्तान इंडिया बटिन भोत सारा लोग जायँ छिन।